<noise> mwalimi <noise> une kwanza imbombo jindirikuvomba ndijikanile, <noise> kwanza kabisa mi- unendiri mkulima, <noise> ndilima kila kinu, tukulima ndosa, malaki, amatsebele <noise> lakini, ukungu umuda wipata wipata uwi imbombo ijingi wibia labda kusomba imbau ungapata imbombo ikibarura, wipate ikibarura ikyakulima kumunu, kwibya kwilima, lakini ndirikutama kwanzira ijo, <noise> ndikawesa nakokolela avana hata kwakusomesa avana kwakupitira inzira ijo. <noise> Lakini mpaka isaizi <noise> njikundimie unguruwe ukundipapa, japo ndivomba imbombo syone, ndilima, ila ndikundimye unguruve bado ndipate imbombo jakwajiriwa <noise> kwahiyo sasa ndivomba imbombo ijo kundiajiriwe ukwa <noise> bado tena ningalinde ndipate ndipate inafwasi kamavina nditiri kumbombo, bado tena ndiuta, kuvomba imbombo ijakulima <noise> nakwahiyo nditama kwanzira iji jakulima, <noise> imbombo syone ndivomba, nakwanzira ijo ndyojikumbika, ndikusikulila avana, avange vasomile, avange vamalile, mpaka ndisikie apa. <noise>